Ty fitaizan'ny hena ao zane ty amaay ane nafa tiantena haharitsy reke hoe mba amam-bolany le atao kitoza. Asiagne sira heky de atao kitoza amin'izay de atanine. Ataniny amy ty raha madio reke, i reke maiky amin'izay tetehy tapatapao ka, atao madinidiniky azo tahiriziny mihintsiny na amambolana maro aza tsy simba.